Kô zaho man̈ana vahin̈y avy amy herinandra ambon̈y, raha lamba tiako andesindreo aminakà in̈y irô kômby àby io ne sôrty ne patalôn tiako e! Kazaka madin̈iky àby ren̈y matifitify àby io fôtiny amin̈ay bôka may, tan̈y mafan̈a de mila raha simpisimpla fo isan'andra de tiako karàha zen̈y andesindreo ninakà.